Ekpo ohnu enaan ku ekpo ohnu di mi ra uke ghan obeni awe ani mi ra wa ken mo awe oonaghan kuolo ekpo ohnu pho enaan edighi iyaar di renego ghan tuudoomy aghudum r´ophalabaal ologhi ku torobo amem lo mi ra atughu emi we or r´awa oghaaph iyaar obem awe mi ra kaaph ghan edo esi pho ipa pho olegheri iyaar pho enaan odi bo r´ipe pho ikpe oghaaph bo concerning ologheri pho enaan ipe pho ku ikpo ohi di enighe ikpo omu di nu ra toma ghan we and mi abilu ratughemi ghan we because ikpo ohnu pho enaan edighi ikpo ohnu di na anaghan ku na asighe adighinom ke engo ina ghudum di ka tol kagel po engo ihna eepho engo ihna ima, engo ihna igbogh engo ihna ophalabaal ologhi so ikpo ohnu pho enaan ku ikpoohnu idipho adinya ligbia pho enbem bo mo edighi uyaar di ikpo ohnu enaan ogey oye pho aseleman bo ka tol eeghe di adol so ipe ku ikpo ohnu di emghe onaghan, ipe ku ikpo ohnu aghudum ipe ku ikpo ohnu di mi ra dughemi we mo enaan ebem leduor mo enaan ebem iduon mo enaan pho enaan egey edigbinom iyaar so odi ra wa ghan mo oye arol aani dol pho enighe bo orol pho dol ehliom edighinom iyaar di ketol ka ke loghinaan nydi dughaagh esigh nydi ekimim ghisigh. Soo ipe ku ikpo ohnu di mi ramoogh ghan ḍiḅeeraan otughemi awe idipho edighi bo mi adighi oye itughemi ikpo ohnu pho ku mem lo mi ratughemi we, mi ratughemi bidi ipe enaan r'ewa bo mo otughemi ghan. yoor r'okighaan ni kotuugh ikpo ohnu ku k'obile oru otughemi aank bunon awe ilo enaan pho. Ikpo ohnu di enighe ku na atuugha aamaar, ku na tu abile amigh otughemi aani aweye. loor esi di ipe pho ku abidi otuugha k'engo ni bidi obaalologhi ku ipe pho ku ikpo ohnu di k'etol k'agee po. edighi ikpo ohnu eepho, oghiansigh, ophalabaal ologhi, igbogh ku ipe ku edi mi ra mogh ghan dibeeraan otughemi awe ikpo ohnu eepho. Ikpo ohnu oghiarisgh, ipe pho ku igey ikpo ohnu. Ipe ku ikpo ohnu di mi ratughemi ghan we ku awe ken r'onaghan ghan ni ipe mi ghaaph bo mo yoor omoogh ni ibadi aruutu ookpomoghan ku aruutu ookpomoghan pho ipe pho yoor oghi, yoor r'onaghan ni ikpo ohnu pho ipe pho torobo adio ku na aneghan ku atuugh adaph, na ka miin ni igey di onaghanan pho opo k'ango nyina ku na anaghan ku atuugh adigh keeloghonaan ni ina dighaangh idueneen pho opo k'ebaal bo. Ikponu pho re/dighi iyaar di oye kamough, obobo akunuma, ipe pho ku igey ikpo ohnu di ke tol k'agee po ku ebile engo nyina suo di ka tol k'agee po. Ipe ken ku ikpo ohnu di na anagham asuo pho po pho na rawa bo ka tuni di na ka miin. Ibadi awe mo naghan ni ikpo ahnu ohnu otuugh osighe odeghinon, obile osighe ologh sighe ekpom mo abidi. Ku abidi omiin mi suo pho odi bo sighe adol agnudum mo abidi obo mi ubiom mo ikpo ohnu edini di oye k'abeni nyina di ke moogh iyaar osighe odighinom. <hesitation> idi epel iphen pho enaan pho ku eghaaph bo ikpo ohnu ilio di oye ka abeni ina oli emoogh maar odighinom di epel iphen pho enaan ku igey ooroma, ogey ikpo ohnu, ikpo ohnu ogho arisigh so iphen enaan ku ibaarun umi epu torobo ikpu ohnu ipe oye ka iphen enaan ku ibearaan limi ku mi a´like iphen enaan mi apuemiom because ipe ku igey ikpo ohnu, ikpo ohnu di ke tol kagee po ikpo ohnu oghi arisigh ikpu ohnu ophalubaal ologhi ikpo onnu ima ikpo ohnu edughom iphen enaan iphen enaan ku igey ikpo ohen ikpu di re|bi ghan oye ikpo ohnu di re|be ghan ido pho ikpo ohnu di me dighi ikpo ohnu enaan ku ebua ku retu oye ra|moghi ghan oomo pho oge ghor bo ikpo ohnu pho enaan onaghanan ipe enaan me ghaaph bo onaghanan ku ootuugh odighi. Iyira umoram r´ehliom edighi nom oliyhaar edighi di yora odi sien aborini pho oohiugha ipe imghenaan iyira ipe pho ku areten pho yira okpe bo nol. Odaph pho r´orol pho ko bo ipe ku igey ikpo ohnu ku mi ra mo torobo oye adaph ikpo ohnu phe ipe pho anaghonan aani ikpo ohnu pho ire pho na adaph ni ku anaghanan ku ebua r´eki kingo ihna suo, suo pho na ka mun ni ke tol ni kagee pu. Ipe bu igey ikpu ohnu, ikpo ohnu orol ikpo ohno onaghanan ikpo ohnu imq. Ikpo ohnu di ke sighe ima r´igey ku esighe eruom naan ngina. Odaph ikpo ohnu pho ipe pho, k'ingo ni iyaar oghiar isighi ipe ku edi enaan ebem mo orol, ku odaph ipe enaan ebem bo ku orol kesigheni oghirish iiruoonaan iyara ipepho ku ido ikpo ohnu di ekpe di oye k'adaph. Ipe ikpo ohnu di oye re/bi ghan ku k/ebi oye edighi iyaar odi na adaph ku na atuugh r'adigbinom ipe pho enaan ebem bo mo tol. odi enaan pho ku alem bo obel olephiri oony r'obel anirephoph ku amoovb naan ima areten pho ipe ekpe bo do oye k'atol ku abile bo alem oye. Ku edighi yaar di na adaph mi ipe pho odi aghaaph bo ku atuugh ni radighi, na ka miin ni mo asuo k'adua pakiri ana r'ami abile atu reten asuo di k'engo ina suo r'ophalabaal ologhi. Ipe ku areten di ekpe orol ku mi amiin mo ipe ku ikpe di oye ka tol. mi aseere r'akaaph mo torobo oye aarele eten pho epe loor esi di asuo odi ni.